Ny italiana tena malaza be amin'ny fikarakaràna sakafo toy ny "lasagne", ny pizza koa. Dia zareo ao Italia an, manana fomba fiaina ataontsika hoe "dolce vita" no fiantsoany azy, na koa hoe mankamamy ny fiainana ry zareo. Izay zavatra kely amin'ny andavanandrony izany an, dia ahazoany fafiny daholo. Ny ny tena mampiavaka ny kolotsaina ao Italia koa an, ahitantsika ny tao no no tena niroborobo izany ny zavakanto, indrindra ny sary hosodoko, ny sary sikotra, ny fahaizana manao ny taotrano koa manana ny azy manokana izy, izay tena nampiavaka sy ahafantaran'izao tontolo izao azy.